vaxtarverkir eru augljósir hjá

segir lektor í viðskiptafræði um kynningu á félaginu fyrir fjárfesta eiginfjárstaðan sé afleit og jafnvel væri betra að draga saman seglin og ná tökum á kostnaði og lausafjárstöðu hundruð björgunarmanna leituðu í dag að fólki í rústum morandi brúarinnar í Genúa á Ítalíu sem hrundi í gærmorgun um fjörutíu eru látnir stjórnvöld segja að fyrirtækið sem átti að sjá um

á brúnni hafi ekki staðið sig lögbrot verða í sjávarútvegi eins og annars staðar og því er eðlilegt að nýta eftirlitsmyndavélar við rannsókn á þeim að mati Fiskistofu myndavélakerfi muni þó alltaf þurfa að standast kröfur um persónuvernd öldruðum í þjónustuíbúðum í Furugerði býðst lítið annað í kvöldmat en súpur og grautar forstöðumaðurinn segir að þetta tíðkist hjá öllum þjónustuíbúðum í Reykjavík hún hefur ekki orðið vör við gagnrýni frá íbúum fleiri og strangari reglur um ritskoðun hafa verið settar af núverandi forseta Kína en forvera hans þá segjast kristnir Kínverjar ekki hafa upplifað viðlíka ofsóknir og í stjórnartíð

gott kvöld það er hættumerki ef

heldur áfram að tapa peningum eins og það hefur verið að gera segir lektor í viðskiptafræði hann telur að félagið ætti frekar að stefna að því að ná

kostnaði við uppbyggingu á rekstrinum en að halda áfram að stækka vöxtur

hefur verið ævintýralega mikill síðan félagið var stofnað tvö þúsund og ellefu hundrað þúsund farþegar flugu með félaginu tvö þúsund og tólf og síðan hefur farþegafjöldi margfaldast farþegar voru eitt komma sjö milljónir í hitteðfyrra tvær komma átta milljónir

í fyrra og stefnir í þrjú komma sex milljónir í ár flogið er á þrjátíu og sjö áfangastaði í sextán löndum að meðtöldum næsta áfangastað nýju Delí á Indlandi hefur fengið norskt fyrirtæki fyrir allt að tólf milljarða króna drög að fjárfestakynningu þeirra hafa komist til fjölmiðla meðal annars Fréttastofu hvernig líst þér á þetta eru þau að það er búinn að vera gríðarlegur vöxtur að eiga sér stað hjá þessu félagi það eru augljóslega miklir vaxtaverkir að eiga sér stað og það kemur fram í að lausafjárstaðan er alls ekki nógu góð og eiginfjárstaðan hún er afleit félagið myndar bara eigið fé af efnahagsreikningi félagsins er í kringum þrjú prósent Már telur að vextir í skuldabréfaútboðinu verði háir en sá fórnarkostnaður sé vel þess virði til að halda trausti á félaginu þannig að þú sérð svo sem engin hættumerki það er auðvitað hættumerki ef félagið heldur áfram að tapa peningum eins og það hefur

hann segist setja spurningamerki við þær fyrirætlanir Wow að halda áfram vexti og tel að áherslan ætti að vera frekar að ná tökum á kostnaði við uppbyggingu á þessum rekstri og

laga lausafjárstöðuna ég tel að vöxturinn verði minni og það yrðu jafnvel dregin saman seglin til þess að halda að halda arðsemi arðsemi félagsins viðunandi Svanhvít Friðriksdóttir upplýsingafulltrúi segir að Skúli Mogensen forstjóri sé ytra í

þar til í lok mánaðarins og að hann muni ekki tjá sig á þeim tíma við fjölmiðla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

fundist látnir

brúnni vitað er um hátt í fjörutíu sem létust en óttast er að fleiri eigi eftir að finnast látnir reiði stjórnvalda á Ítalíu hefur í dag beinst að stórfyrirtækinu

sem rekur hraðbrautir á Ítalíu og víðar að fyrirtækið hafi ekki sinnt viðhaldi á brúnni

morandi brúin var byggð nítján hundruð sextíu og sjö og hefur verið

verkfræðingar hafa í langan tíma haft áhyggjur af öryggi hennar fyrr á þessu ári var í gangi útboð á sérstakri styrkingu á brúnni verk sem ekki var hafið þegar hún hrundi segir að þjónustusamningum við

verði sagt upp og fyrirtækið verði sektað um hundrað og fimmtíu milljón evrur í sama streng tekur innanríkisráðherra Ítalíu í dag þetta fyrirtæki sem ráðherrarnir beina gagnrýni sinni að hvað geturðu sagt okkur um það

ríkið um að reka stóran hluta af þessu samgöngukerfi rukkar veggjöld og á að sjá um viðhald á mannvirkjum eftir að kerfið var í raun einkavætt fyrir um tuttugu árum

sakað um að hafa ekki

síðan hún var tekin í notkun árið nítján hundruð sextíu og sjö

fyrr á þessu ári var boðið út verkefni sem fólst í því að styrkja brúna og gera hana öruggari fyrir umferð og það er búið að lýsa yfir neyðarástandi sem er formleg

nýta myndavélar við eftirlit mikilvægt sé að geta skoðað myndefni þegar upp komi vísbendingar um frávik frá uppgefnum tölum sjávarútvegsráðherra hefur kynnt drög að frumvarpi sem heimilar Fiskistofu að nýta myndavélar til að tryggja skilvirkt regluverk og eftirlit með sjávarútvegi frumvarpið taki á brotum gegn fiskveiðilöggjöfinni en hafi um leið fælingarmátt í drögunum er gert ráð fyrir vöktunarkerfi með myndavélum

í öllum höfnum þar sem fiski er landað og hjá öllum vinnslustöðvum sem hafa vigtunarleyfi þá sé heimilt að krefjast þess að myndavélar séu um borð í fiskiskipum og heimild til að nýta dróna við eftirlit samtök atvinnulífsins hafa gagnrýnt þetta mjög og segja frumvarpið ganga allt of langt verði einni eftirlitsstofnun veittar auknar fylgja í kjölfarið Fiskistofa fagnar hins vegar frumvarpinu til dæmis á hafnarsvæðum þá er gott og mikilvægt út af vigtun afla að geta notað

spara ferðir milli staða þegar hafnarvigtarmenn eru á öðrum stöðum það stuðlar að því að allt fer fram með réttum hætti nú eins er auðvitað um borð í skipum að það sé möguleiki að

þar fer fram myndefnið sé ekki notað nema frávik séu í gögnum og tilefni þyki til athugunar friðhelgi starfsmanna verði tryggð nú í góðu samráði við Persónuvernd og ég geri ráð fyrir

þau mál verði í lagi það er ljóst að það eiga sér stað brot einhvers staðar og einhvern tímann og það er mikilvægt að geta fylgst með þeim til þess að tryggja það að náttúruauðlindir þjóðarinnar í sjó séu nýttar með réttum hætti Þorsteinn segir að menn ættu ekki að óttast notkun dróna þeir hafi þegar verið notaðir við eftirlit ég geri nú ekki ráð fyrir að við verðum með flugflota stóran en við höfum þegar notað dróna til dæmis

hugsanlega í sumar ég bara veit ekki af því hvort það var gert þá að fara

með ströndinni

erfitt að komast að það var gert í samráði og með leyfi Persónuverndar og í samráði við alla réttu aðilana þannig að það eru svona hlutir sem eru klárlega uppi á borði

Valmundur Valmundsson formaður Sjómannasambands Íslands hvernig hugnast ykkur

eftirlit með öllum andskotanum

fimmtíu manns flestir þeirra nemendur á táningsaldri

létust í sjálfsmorðsárás í Kabúl höfuðborg Afganistans í dag talið er að hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við íslamskt ríki hafi skipulagt árásina árásin var gerð á menntasetur í vesturhluta borgarinnar í hverfi þar sem Síta múslimar eru áberandi árásir Íslamska ríkisins í Afganistan hafa oftar en ekki beinst að Síta múslimum og

hafa svarið af sér þessa árás fjöldi fólks var í byggingunni þegar árásarmaðurinn kom þar inn og sprengdi sjálfan sig í loft upp að minnsta kosti fjörutíu og átta eru látnir og um sjötíu særðir flestir þeirra nemendur á unglingsaldri átökin í Afganistan eru víðar í norðurhluta landsins féllu hátt í fimmtíu her og lögreglumenn í morgun þegar

gerðu árás á herstöð í héraði og undanfarna daga hefur staðið yfir bardagi milli afganska hersins og

að ná borginni að miklu leyti á vald sitt en í dag virðist svo sem hernum hafi tekist að ná borginni aftur samt sem áður er talið að minnst tuttugu almennir borgarar hafi fallið í þessum átökum um eitt hundrað hermenn og í kringum tvö hundruð liðsmenn

fátæklegur matseðill í þjónustuíbúðum fyrir aldraða í Furugerði hefur vakið nokkra athygli en þar er uppistaðan súpur og grautar það er nokkur óánægja með matinn meðal íbúa og stjórnendur funduðu með fulltrúum þeirra í dag til að freista þess að bæta

í Furugerði hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum mörgum blöskrar að aðeins grautar súpur og brauð standi fólki til boða í kvöldmat þó er almenn ánægja hjá íbúum með fyrirkomulagið að hafa heitan mat í hádeginu og létta máltíð á kvöldin en skiptar skoðanir um matinn eins og víða annars staðar hvernig kannt þú við matinn

sami maturinn hann hefur aldrei verið eins vondur og og einmitt þess vegna funduðu stjórnendur með kokknum og fulltrúum íbúa í dag Furugerði eins og fjórtán aðrar miðstöðvar fær sendan mat frá Vitatorgi rúmlega fimmtíu mæta í mat í hádeginu í Furugerði en tæplega tíu á kvöldin enda úrvalið kannski ekki spennandi ég hef ekki heyrt þessar gagnrýnisraddir frá eldri borgurum sjálfum sem eru

að borða hjá okkur og það er náttúrulega hópurinn sem við hugsum mest um og er fólk það náttúrulega koma dagar þar sem við fáum skammir í hattinn en við fáum sem betur fer

fleiri daga þar sem við fáum lof fyrir matinn

er aldrei í súpu á kvöldin eða neitt mér þykir nóg að fara

í hádeginu sko svo er ég bara með ýmislegt sjálfur þannig að þið finnið ekki fyrir því að þið verðið svöng á kvöldin nei við höfum nú bara bita uppi hjá okkur við erum með íbúð eldhús og getum eldað fyrir

sýnist svo ég borða tvisvar á dag bara svo smávegis

verður maður feitur og þú ert ekkert svöng svöng á kvöldin ég er aldrei svöng þó ritskoðun sé ekki ný af nálinni í Kína vilja margir meina að núverandi stjórnvöld þar í gangi enn harðar fram en forverar þeirra í að halda upplýsingum frá landsmönnum margir velta fyrir sér framtíð Kínverja á alþjóðavettvangi þegar nýjar kynslóðir alast upp við svo takmarkað aðgengi að upplýsingum Bangsímon kemst kannski víða en til Kína fer hann víst ekki því nýjasta myndin um ævintýri bjarnarins vinalega

þó stjórnvöld í Kína hafi ekki opinberað ástæður þess að Kínverjar geta hvorki séð myndina né leitað að telja flestir að ástæðan sé óánægja yfirvalda með samanburð gárunga á netinu á bangsanum og forseta landsins en það er ekki bara Bangsímon sem yfirvöld í Kína telja að eigi ekkert erindi við þegna landsins

grís var fyrr á árinu bönnuð á vinsælli

og myllumerkið með upprunalegu heiti

er sömuleiðis bannað í landinu stjórnvöld í Kína hafa einnig lítið umburðarlyndi fyrir stuðningi við sjálfstæðisbaráttu Tíbeta og andlegan leiðtoga þeirra Dalai Lama þannig tóku kínverskir ráðamenn það óstinnt upp þegar Björk Guðmundsdóttir ákallaði Tíbet í lok lags síns Declare Independence á tónleikum í Sjanghæ árið tvö þúsund og átta þá er plata

bönnuð í Kína titill hennar þykir pólitískur áróður ritskoðun kínverskra stjórnvalda getur verið af ýmsum ástæðum þannig var tekin úr sýningu í Kína sökum vinsælda yfirvöld töldu aðsókn á myndina draga úr aðsókn á aðrar myndir gerðar af heimamönnum þó ritskoðun og stýring stjórnvalda á því hvað landsmenn megi lesa sjá og vita sé ekki ný af nálinni í Kína hefur ríkisstjórn

hert margvíslegar reglur í þessum efnum þannig vilja kristnir Kínverjar margir meina að trúfrelsi þeirra hafi verið skert til muna eftir að tilgangurinn er fyrst og fremst sagður sá að vernda menningu landsins fyrir utanaðkomandi áhrifum af sama meiði er ströng ritskoðun á netinu sem framfylgt er með Eldmúrnum svokallaða sem er augljós tilvísun í

Kínamúrinn víðfræga því á meðan margir hafa áhyggjur af

ungs fólks hér á Vesturlöndum elst unga fólkið í fjölmennasta ríki heims upp án þess að hafa aðgang að Facebook Google Twitter og

margir velta því fyrir sér stöðu komandi kynslóða Kínverja fólks sem elst upp við ákveðna einangrun þegar kemur að upplýsingum en er á sama tíma ætlað hlutverk í því að styrkja stöðu Kína eins

stærsta hagkerfis heims á alþjóðavettvangi í framtíðinni listasafnið á Akureyri verður opnað á ný eftir tíu daga eftir miklar framkvæmdir safnstjórinn fullyrðir að safnið verði klárt þó að nokkur handtök séu eftir og tíminn naumur framkvæmdir við Listasafnið í gilinu hafa nú staðið yfir í rúmt ár og kostað hátt í sjö hundruð milljónir króna nú eru

iðnaðarmenn í óða önn við að að leggja lokahönd á herlegheitin fyrir opnun það er búið að skipta um alla glugga og allar lagnir upp á nýtt búið að taka allt húsið í gegn nú eru tuttugu og fimm ár síðan Listasafnið opnaði í gilinu á Akureyri en áður hafði mjólkursamlag KEA verið starfsemi sína í húsinu síðan nítján hundruð þrjátíu og níu

og verslun hvaðan maður kemst hring í

efsta hæðin þar eru fimm nýir salir og svalir sem við ætlum líka að nota fyrir alls verða þetta tólf sýningarsalir í

hefur verið tvöfaldað að stærð en það telur nú um þrjú þúsund fermetra þar af átta

af sýningarsölum safnið verður formlega opnað á Akureyrarvöku við erum með svona klassík eins og eins og verk úr eigu safnsins og mjög falleg sýning frá Listasafni a s í portrettmyndir gömlu meistaranna en líka það nýjasta Sigurður Árni og Aðalheiður Eysteinsdóttir börnum á öllum aldri samt Magnús Helgason og Hjördís Frímann og það eru tíu dagar til stefnu haldið þið

eru nokkur handtök eftir en það eru allir á fullu og við erum búin að setja upp þrjár sýningar af sex nýjum og þá að veðri á morgun verða norðan þrír til tíu metrar á sekúndu hvassast skýjað og dálítil rigning fyrir norðan

léttir til syðra en stöku

segir lektor í viðskiptafræði um kynningu á félaginu fyrir fjárfesta eiginfjárstaðan sé afleit og jafnvel væri betra að draga saman seglin og ná tökum á kostnaði og hundruð björgunarmanna leituðu í dag að fólki í rústum morandi brúarinnar í Genúa á Ítalíu sem hrundi í gærmorgun um fjörutíu eru látnir stjórnvöld segja að fyrirtækið sem átti að sjá um viðhald á brúnni hafi ekki staðið sig lögbrot verða í sjávarútvegi eins og annars staðar og því er eðlilegt að nýta eftirlitsmyndavélar við rannsókn á þeim að mati Fiskistofu myndavélakerfi muni þó alltaf þurfa að standast kröfur um persónuvernd öldruðum

í þjónustuíbúðum í Furugerði býðst lítið annað í kvöldmat en súpur og grautar forstöðumaðurinn segir að þetta tíðkist hjá öllum þjónustuíbúðum í Reykjavík og hún hefur ekki orðið vör við gagnrýni frá íbúum fleiri og strangari reglur um ritskoðun hafa verið settar af núverandi forseta Kína en forvera hans þá segjast kristnir Kínverjar ekki hafa upplifað viðlíka ofsóknir þessi fréttatími er á enda næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu og á

punktur is bætast stöðugt við ný tíðindi takk fyrir samfylgdina og hafið það gott